भउँर समुह मे बैठ्ना एक मेरके <hesitation> समाजिक जिव हँइ । एने घरमे छाता बनाके आउ ओहमे बच्चा करके बैठतियाँ । यि क्रममे ओइने छातामे रहल बच्चा भरिन तहिन खाना जम्मा कर्ना क्रममे सहत संकलन कर्ना काम करतियाँ । जउन एन प्रमुख काम रहता । उहिमारे एने एक फुला महति दोसर फुलामे आउर दोसर फुला महति तेसर फुलामे फुला लुर्ना काम करतियाँ । यिहि फुला लुरमा काम करममे एन गोरमहती एक फुला महति दोसर फुलामे पराग सर्ना काम फेक हुइता जेहके परागसेचन कहतियाँ । उहिमारे एने <hesitation> परागसेचन करके खादय बृद्धी कर्नाके संघे जैबिक बिबिधता रहता ओहका संरक्षनमे फेक सगयोग करतियाँ । यिहि हिसाबति दिख्बो कहलेसे एने <hesitation> जउन पर्यावरण हे ओमने फे बडा योगदान पुगैले रखैतियाँ ।